ارجع أسبوع ويحد واغشع اش كن غلطو قبل اسبوع واصلح الغلط واحافظ على أغراضي حتى لا تضيع واقول ال نفسي كوي يوم ويحد يغير كثيغ شغلات ، واغشع اش كن قررتو بخصوص شغلي أو مواعيدي واخلي الأهم وبعدين المهم